Hoy gny tavaratsy hoe 'Tsy nama gny amboa'. Aah, tsy mitovy aby aloha gny karazan'amboa rehetra. Misy gny masiaky, misy gny mahafinaritsy, misy gny namanama egny avao. Arakaraky gny fitezanan'azy avao koa aloha io. Deee, aminaha zany tsy misy itovisany io aloha. Samy hafa gny karazan'amboa. Tsy voatery ho nama aby. Fa gny karazan'amboa rehetra aloha tsy mitovy, fa misy gny voajanahary boakagny, masiaky avao natao hasiaky, misy gny natao tsy hasiaky loatsy.